דַאר הַלְחְלַם דִיַּלִי תְקוּן קְבִירָה וְוַאְסְעָה וּפִיהָ חַדִיקָה זְווִינָה בְזַאפ וּפִיהָ מַסְבַּח, תְקוּן פִי שִי בְלַאסַה הַדִיָה וְקְרִיבַה מִן הַבַּחַר, הַדַاخֵל תְקוּן סַאמְבֵל וּמְרִיחָה וּפִיהָ הַדַּוּ בְזַאפ, כָּל קַנְת פִיה תְקוּן פִיהָ שִי חַאגָה קִתְעַגְ'בְנִי, תְקְבִּין שְקוּן אָנָא.